שפיגלעך זענען אונז דא צו ווייזן וויאזוי אונז זעען אויס אדער וויאזוי די זאך וואס אונז האבן אן זעט אויס און ס- ווען א מענטש קוקט זיך אריין קען ער זען וואס אנדערע מענטשן זעען. איך האלט אבער אז א שפיגל פעלט נישט אויס ווייל ס'נישט קיין חילוק וואס אנדערע מענטשן זעען, די חילוק איז וואס אונז זעען.